I Inde dia malaza ihany koa amin'ny fandrahoana sakafo, indrindra ireo fampiasana ireo karazana hanitra toy ny sauce curry, ny sauce carrie. Ireo karazana hanitra dia saika itantsika any Inde daholy ary tena tia mampiasa izany ny indiana. Eo ihany koa ny fitafiana izay mampiavaka azy ireo ohatra amin'izany ny sarï ho an'ny vehivavy, ilay toa lamba lavalava be isaloran'izy ireo. De ny pondrabia sy ny maro hafa.